<hesitation> Búuweeti, mëëcí dí untab, amëënkáaţ búuweeti mëëndíŋ ngëënjënţ ndah búuweeti purir buun pënjëënţan untab. Untab ţoompëëbá búuweeti joonkëjeej këëweetana bël. Ngëëndúus atop mëëmpurir kaajeej búuweeti këñawënangël aŋ ngëëkëëma ngëjëënţ. Ŋal dúuţ pëlëënk ink <noise> búuweeti apurir pënjëënţan bël, ngëënjeej bël kuufar ndúunko ndáanţopëndi. Búuweeti apënari pënjëënţan ţënko.